परिमिटर टेप, आउटर कैनोपी, एंड टिप, रिप टेप, अम्ब्रेला पैनल, टाई रैप पॉपर, टाई रैप, वोवेन लेबल, रिब, टिप, हैंडल रिंग, हैंडल, क्लोज बटन, शाफ्ट, इनर कैनोपी, रनर, स्ट्रेचर चाहता।